Ny fomba zahoa nama moa lafa mandeha manao voyage dafa mifampiresaky soa amin'ny olo, tsy manino moa tia? Tsy <hesitation> miavonanavona da mifampizara izay raha hoaninao eo, ifampizara nao amin'ny olo akaiakainao la mahazo nama anao.